أحس إنه مزيج، يعني إيش يصير القدر لأنه الإنسان كان باتجاه معين ليصير هذا القدر، لأن الإنسان يختار هو مخير مو ميسر أو مو مسير، وبنفس الوجت أوجات يعني نختار شغلة نسويها نكون فيها والقدر يمنعنا، ليش يمنعنا؟ لأن هذا الطريق مو صح، مو مو خير.